Lesdi New Zealand, ndi ɗo mari finatawaaji, bana fijoji mawri haka, bana kujeeji gimi, bana kareeji gimi ɗi noone feere feere ɗi tawnga puuro, bana...